एबे चिङ्नियाके चराइ मानु कि कथी ना एबे इचिका गह्रे हसौ कतउ कि जुन हमरा घरवमा देखै बढहु चिङ्निया पलाईली अ हिन्कर हाउभाउ एबे जिउडाल जमै चराइ नहिया भेलेफेरी हिन्का खासे उडायाए हैनो सकसउ । एबे यिहे हैने उडायली कारण से कखानो एबे मन्सवा इचिका दुभिधामा पारसई । तर फेरी बनवा करे गेले जौ जुन हुन्कर लोकेल जतियाकी चिङ्ना, बनैया चिङ्ना बडै कह्देउ न हिन्का चै उडेसौ यापन हिसाबसे, छोटहट फेरी हसौ इचिका सुटुक्वार हसौ बरियार फेरी हसौ एबे डौलाहेसे उड्याए सकसउ हिन्का । एबे उहेसे हिन्का के एबे देखलेजौं मोर एबे चिङ्निया चराइ नै हलाई कहके लगसउ ।